Maleesi du, alsilaamaaku jaali. <hesitation> Finaa tawaa alsilaamaaku oo, woni jonkaa ɓe ngollirta sanne. Kaa, yimɓe yogaaɓe ana ton, ana ngollira diinaaji muuɗun goɗɗi. <hesitation> so ngoonga Alla, mi wana jogiiɗo anndal ko naayi maɓɓe sanne. Sabi mi daway ton.